حيواني الأليف هو القط. أحب القطط لأنها هادئة ومستقلة، تقدر تعيش معاك في البيت بدون ما تحتاج إهتمام دائم. بعد شخصيتها مرحة وتحب اللعب هذا يخليني استمتع بمشاهدتها، كمان أحب شعور الراحة لما أحظنها وأسمع صوت خرخرة. القطط تجيب جو مريح في البيت وهذا هو السبب اللي يخليها مفظلة عندي.